Malaisia kultuur um sääne lõunõmaa kultuur. Ja sääl ummaq määntsegiq umaq vanaq hõimuq. A tuu riigikultuur um muhamedi- vai islamikultuur. Nä ummaq võtnuq üle tuu islamiusu, kuiki inne tuud tõõnäolidsõlt oll' sääl budausk ja buda kultuur.